Вақте ки ман ба калимаи боварӣ фикр мекунам, эҳсоси қувват ва устуворӣ ба ёдам меояд. Боварӣ ба худ кӯмак мекунад, ки инсон бе тарс ба пеш ҳаракат кунад. Ин ҳиссиёт дар вақти қабули қарорҳо ва баромадҳои ҷамъиятӣ хеле муҳим аст. Боварӣ бо таҷриба ва дастгирии атрофиён рушд меёбад.